Ekyihumuru ekyanganzire kutsibu, kyekyihumuru <hesitation> ekyinene ekyathukahumulha ithwamabiriwunza erikolha ebizamu ithukayalindirira ebyeri themba. Ithukayalhindirira <hesitation> ebyeri yathemberako. Neryu ekyihumuru ekyu ngakyanzire habweribya ekyihumuru ahabwerbya ekyihumuru ekyu mukabya <hesitation> mukabya eri ekyihumuru ekyu mukabya erikulya ebiru bikulhu byayesu. Ithwakulya <hesitation> nenandi nekye <hesitation> thukakulhaya ekyiru kyikulhu kyayesu <hesitation> ithukibuka amabuthwa wiwe ithwibuka ithwakulya nekyindi kyi ekyindi kyiru ekyeringira omwamwaka kyibanza omwaka owundi. Neryu kyekyikalheka inganza ekyihumuru ekyu kundi nekyindi kyikakyinene ithwabungira aba sungali wethu iwabungira aba muyomba, thukabungira ngakyanza habweribya thukabyamu buthuku bunene iwabibungira abe abomolhughanda. Twabirya nebiru bikulhu, ithwabile ithwabihika nokwawundi mwaka. Kyekyikaleka inanza ekyihumuru ekyu.